Nénâ laã juahà jnanà minhà láhã lùã tùhå joà guiohà clima guiohà iâ jouà laã iâ laà lùã tùhå nénâ laã lùã çounã manã lùâ çuúã tùhå nénâ laã guiaâ jmaønâ zøhå noviembre ñanã diciembre mánhå lioè líã çuúã jmaønâ iã tsaíã nénå lùã tsaíã taå tiánã zøhå abril mayo gónâ zøhã nenã manã tahà líã tsaíã taã tiánã jáhå taã tióhå tsouã mønâ tøhê tsaíã guiaâ taã líã çuønè tsouã iâ nainã lùã ziaã bahâ nonê iâ jouà tsaíã manã chíâ laã çóhã iâ jouà laã tsøâ mónà jnanhà laê lùã guiohà iâ jouà jínhã zonãpahâ tsaíã iâ goà janê laã jonã nionê zonãpahâ tsaíã iâ manã loê láhå çóhã jinhã nionê mónà jnanhà iâ jouà laã nénå guiâ çounã iâ jouà jmaønã soledad iâ jouà jnonã minhå taã láå tanâ çounã ðuinã ie lùã iã çuúhã iâ jouà jnonã guiaâ nionå ñinê taã tiánã iâ ñinê nionå ñanã ñinê laã çóhã guiohà jmaønã mønã nguinhà. Guiaâ ziaã iâ jouà manã tahà tsaíã ninâ juáhã minhà guiâ jmaønã ðuinhà tùhå nainhå ñanã iâ jouà nénå guiâ jmaønã jmaønã nguinhà iâ ñinê nénå iã jonã çuúã taã tiánã manã zønå taã tiánã bahâ láhã lùã mønã çuuã tùhå nénâ laã láhã lùã tsaíã ñanã láhã lùã çuúã guiaâ liónã neinâ iã manã jmonå tsouã liónã neinâ iã manã çóhã tsouã iã jonã manã zønå nenã ziaã iâ jouà iã tsaíã taã tiánã iã chóâ çóhã tùhå loè grado ñanã oå tùhå loè ñánã iã jonã jáhå tsaíã taã tiánã manã líã iâ jonà ñanã ziaã iâ jouà nionê iâ mønâ lùã çuúã taã tiánã manã líã nionê souå taã tiánã tùhå guéâ jáhå taã lùã raã jonã mønâ lùã dihâ nénå guiaâ çounã juáhã manã zønå maønâ iã lùã tiuhâ jnanhà ziaã iâ jouà lùã guéã çinã guéã jáhå taã jiáâ jmùnã guéâ lùã juáhã jnanhà desierto guéâ lùã çinã taã tiánã jmónà jnanhà guiohà tùhå joà laã nénå iâ jouà laã jiáâ bahâ jmùnã mánhå léã jáhå taã lùã oã taã jiáâ jmùnã jiáâ bahâ minhà jmùnã laã nenã bahâ lùã guiohà tùhå iâ jouà laã ziaã iâ jouà lùã. Tsaíã taã tiánã juáhã jnanà jínhã nenã tsaíã taã tiánã jáhå taã tióhå tsouã lùã guiaâ çounã juáhã liónã jønå tsouã mønâ çøà ñanã manã eínâ mùhå çuuã guionâ jnanhà iã jonã manã zønå jmaønâ iã tiuhå jnanhà.